Beyi mibing ao cɛ o hia ao sɛ tonu, ao ɛni mu ao vemu. Dudue yi mibini a o cɛ o hia to o yiwa bunh.